أعتجد أنه لو كان بدى أكون حيوان برى ليوم واحد أعتجد كنت بختار أكون نسر، تخيل عندك حرية الطيران في السماء فوج الجبال والوديان تشوف الدنيا من فوج كل شيء تحسه صغير، تعجبني فكرة النسر، أحس عنده جدرة على الطيران لمسافات بعيدة من غير ما يحتاج يجعد كل شوى، فوج هذا النسر جوى وما يخاف يعنى عنده استجلالية وما يعتمد على غيره يحس بالسيطرة على البيئة حوله.